Za zen̈y, aleoko feky mandany mandany fotoan̈a amin’ny zoo àby iren̈y oe. Fôtony an̈y an-ten̈a mba mahita raha bôka amy natiora àby in̈y. <hesitation> Karàha ohatra biby àby, karazan̈a flera, ndraiky raha jiàby iren̈y. De sitrany fo ny nakà, karà amy zoo àby zen̈y ten̈a tiako.